Kai kuwara ra, i biasa dawei mana kasal ruma dawei pasang manara seng, bisawowan bisa kasalnina bisa tiang a tarus kai tan a juga tan a bisa tiang ruma kai beban kai damur ra, kai damura bisa dawei kai ruma dawei kai taun tarus kai gam ma juga gam a dawei kai taun kai ruma tarus kai lifa ra lifa ra lekan i dawei rep a tarus kai meran, a meran ajuga nawei fafan dawei rep isi tura waluk kai sangga kai mau a tarus kai sanggar, ra kai meran, kai duran, duran a juga nawei manara dawei fafan dawei rep bisa tiang bisa kasang tarus kai samar ra kai langari, a kai nar ra, tarus kai buta butak, kai gelimundan, kai angar, wekan wekan mo loka. <hesitation> kai sisan, a kai sisan a biasa dawei manara bodi bodi kaira. dawei bodi kaira bo bobak tarus kai kuwakas, kai bitanggur, a bitanggur ra ira biasa dawei manara tura a masikit bubun ni tiang alif ira ni nai masikit bubun na. a tarus ole kotor a ole kotor a da sama tura kai woun dawei rep dawei fafan isik a kai lalalur, kai sekas, kai furmetan, a furmetan i bisa dawei rep bisa dawei e kai taun a tarus kai polang, kai polanga dawei rep dawei fafan tura kai polang iwa jua a ni woi nai kai polang a jadi ni musim musim fanda ia mancia da dasaka dasiu daka da da wei baraci te daka ni abara te a tarus kai waladar a, kai waladar a dasama dawei rep dawei fafan Kai duan, a kalo kai duan a ira ni ni ru isi dawei mofun a anak biasa e anak si ba fa firimait si wa i biasa ni ru i dawei nai fusa ra di, a tarus ru i waluk dinu dawei dafanas bo dinu tarus kai langali a langari ra a dawei fafan, dawei rep, tarus woira daka da ni woira da ka tarus campur macam bei tu kofir te tura te ola rifi rifi fanda i a campur dawei dinu. a tarus kai sukun, kai deful, a kai subaran, a tarus kai sarofat, kai sarofata bisa dawei rep, dawei kai taun isik. kai adin, kai tombi ra, a kai tombi ra ira bisa dafora, bisa daka daka wo woi ra, tarus dafora da ni kalar ra dawei manara iun, a tarus a kai dondong, a kai niu ra, kai niura juga ni woira daka ni kara tarus ni manara Ke ker ker ru dawei mana tofat ta tura, tarus na dawei nikaira bisa da damana wei rep dawei fafan isitura. ta kai mutu ra, kai buak ka, a kai buak iakan dafingafur tei, dafingafur tura manara buak, kakin, afur wa mu dafingafur. tarus kai bala ra a woi ira bisa tatanak i, woi tatanak woi ra, ni bunga ra, tarus ni ni likit imu bisa dawei manara iunna tura waluk. dawei iun tarus dawei manisan ta kai adadar ra, adadar a bisa dawei daka da dadoda waluk da ka matak matak te a tarus kai bat, a kai bat i sama tura manara hampir sama tura kuini, a a manara e ayaiy tarus kai makangilu ra, a kai kofi ra, a kai kai kofi ra juga i woi ra sa te daola da daola i jadi kofir tarus ni kai kai nadekar juga bisa dawei jadi kai taun. a tarus kai salabukun e kai selar ra Sala bukun tu sela i juga ampir sama waluk, a kalo sela ra a biasa dapaki nai da dawei nai mancia watan adinai masingat, e di urat si yang tasala i bisa dawei kai sela ra ni ni ru ira. a tarus